Kotaq kar uche re' re' reh nkamaj keh sa kixiik' reh nkiropana pan ha' reh wula mood nkich'oq ajamik pan ha'